المكان اللي زرته و فاق توقعاتي هو مدينة جدة. إستمتعت بها لأنها تجمع بين التراث والحداثة. وفيها أماكن جميلة مثل الكورنيش والأسواق. كمان حبيت الطعام البحري اللذيذ والمناسبات الثقافية هناك. جدة تعطيك شعور بالحيوية والتنوع. وهذا يخلي الزيارة ممتعة مميزة.